Haiwan yang paling hare ge kutu busu ge, ge si ena toma ngone na koi bolo nora ge ngone otu bato mai dadi rewa, karana ena ma hare ge.